Anín anan yeeŋdi nga alaante, fo alaante anan yeeŋdi nga anín, alaante unan yeeŋdi nga anín so uhúri bgaabilo billi ma. Ndu ugí mo bgaabilo mfana bi, fo bii ggí bgaabilo mfana. Unan húri btooti billi ma fo agí ngi, btooti mfana fo agaadi btooti mfana. Inan húri mmeesen bàa ma, fo hala ma ameesni fana, fo biñaŋ ma fo biga a fladí ffoda fo bii gga a fladí ffoda, inan húri uñaanin bàa ma.